So tawi mbeɗa yiɗi feewnude gato, mi ƴeewan nokku. Mi jiiɓa en fariŋ conndi fariŋ. Mi waɗa hen fununaa, mi iirta haa iirto. Caggal mi ƴeewa nokku goɗɗo mi waɗa hen suukara e kala ko waɗate hen fof. Mi iirta haa iirto. Ni woni so mi gayni mi jillondira, mi fulla e saraaji e fof conndi fariŋ. Ni woni mi juɗa, ni woni mi heɓii gato am.